Ave, pos riegu las prantas pos... pendi la crassi de pranta, la temperatura, la umidá i la climi. Assín, polo general, las prantas de drentu con un riegu a cá dos o tres días en el branu i a cá quatru o cincu días en el iviernu pos están aviás. Las prantas d'ahuera pos les hazi falta más augua, i más en el branu o si ai seca, i menus pos si está la orilla más lloviosa. Es emportanti de no regal las prantas de más, que se puei farrungal!